Á ngëënde ngëëmëënţ ací <hesitation> ucí <hesitation> ŋal këënde këënde ngëënţëb amëëñáawáaţ bá mëëntum rek, mëëntum káañáal. Kunde uliyëk wun, bëënjëlan uliyëk amëëñáwáaţ bá mëëntum, mëëntum káañáal. këkáakaa <hesitation> ndee <hesitation> uyámaţ unjon wí mëëñáawáaţ bá mëëntum mëëñáal.